هلا صديقي إذا تبغى تذبح أقوى جسديا عندي لك شوية تمارين بسيطة وفعالة، مثلا تمارين الوزن الحر مثل رفع الأثقال أو الدمبلز هذه تساعد <hesitation> تساعدكم تقوي عضلاتك بشكل عام، إبدأ بأوزان خفيفة وزدها مع الوقت، مثلا تمارين الضغط ممتازة لتقوية الصدر والذراعين، جرب تبدأ بعدد قليل وزيده مع الوقت، أتمنى لك أفضل دائما.